Ley hammer can drive ley nail into ley wood by applying force to ley nail yes nail is something like a connector yeah in ley carpentry field you can use nail to connect ley wood together to make different different furnitures and in doing so you have to apply pressure force as you continue knacking ley ley head of ley nail la how a can penetrate into ley wood and ley more you apply force on it la ley more a can penetrate yeah hammer and nail la force yeah you need to apply to ley ley nail ley more you knack ley nail hay ley amount nor force you apply to a la a can make ley nail to penetrate in ley wood till a wey go way inside yeah la force la force you will use to apply to ley nail ley more force you wey knack ley nail with la way how ley nail will enter ley wood yeah like for one time me and one nor my friend we went to do some small ley roofing contract Yes you can take ley zinc yeah you set ley zinc on ley on ley wood to certain level then ley nail now you will take ley nail and apply force with ley hammer yeah you have to apply more force to ley ha <hesitation> to ley nail using ley hammer knacking ley nail constantly la can make ley ley ley ley nail to penetrate through ley wood yeah la roofing work where we did we did it perfectly yes like with ley zinc ley roofing nails neh a get some rubber on it la when you nail it to ley zinc a can prevent leakage from on ley zinc yeah ley nail neh but mainly you have to apply force to ley nail from ley hammer you apply force constant force on ley nail la a can make ley nail to penetrate through ley wood till you get what you want to be done.